वाख्ती झडपाळो तुमी रानुंं जालें काई तेचें वयेर चीरूंद घालपाचो जितिं तेची रुच आनीं वाडता। लसूण, वोलिकोतमीर, पुदीनां, तुळशीचां पान ही सगळी आमचा आंगण सांकी वाख्ती।